Jue ëch dun nënëm yë mëdyek uk a'ax ko'o jue a'ax yë este jadun neyb ëjsën tamës ko'o nak este mojëp pues mëkë nak yënyay kap nak wam myënayn oynëxusnë wi'injëb nak pyëdakyë y ko'o wopëp chëchëp nak yë yaxpë nak yë y ko'o nak pyabetyë mëkë a'ax nyë añay kap nak wa'am, kap nak xondakyë jadunt's ëjt's y jadun a'ax yë y jadun ëjt's pë jadun nak juëbyë neyb ëjt's dun jaya'a ajtëm.